الرياضيات هي مادة مفيدة للنخبة تاع المجتمع, ماشي لكلية المجتمع, و مفيدة ليهم كي يتعمقو فيها, كلي كلية المجتمع عامت المجتمع, يقدو يعرفو أمور عامة تاع الرياضيات, مي التعمق لازم يكون غي لنخبة, يعني واش من فايدة العامة قاع يتعمقو فيها بلا فايدة, اعطيني وينتا استعملت الكوس تاع هداك الرقم ولا حسابات جدرية, يعني كلي الرياضيات تصلح للاشخاص اللي غادي يكملو في الدومان تاع الرياضيات, اور صا, صا غاست جوست ان قاشي دو تون